ما نحب نسمع نوع واحد من الموسيقى لا نحب نسمع أنواع مختلفة يعني على حسب المزاج مرات في نفس اليوم نسمع حماسية وكلاسيكية وأنواع متعددة من الموسيقى وموسيقى شعرية أو أي شي يعني في أوقات تانية عادى نغير، الأغاني الصباحية الفيروزية.